Manahakan'izao Ñy toetsy n'andro <shushes> Arizantiny añe: Misy Ñy toetsy ny ñ'andro torôpikaly, misy koa ñy mediterané, misy Ñy toetsy n'andro <shushes> kôntinantaly, noho misy koa ñy sipitorôpikaly, mianky aminy toets'andro misy iaby reo noho ñy vanimpotoa, manahakan'izao ñy fahavaratsy, mafana ñ'andro, misy ñy tsioky ratiraty manday arety, aminy ñy nintsy, <shushes> misy ñy hafanà tampotampoky.